Fuó dau dhe taig có la có a si gie taig cero, shia la úh aig tzá este la jóh gi óh pues aig siah taig lai aig nain ló chíah uh aig, úh aig dau aig có, có, taum, naig, chiu, ñáh, ñiu, ñia, ña, ñiuh, yiah, yá có, ya taum, ya naig, ya chiu, ya ñáh, ya ñiu, ya yiah, yia ñiah, ya ñiu, yia-yia có, yia taum, yia naing, yia chiuh, yia-yiah, yia ñiu, yiah yiah, yiah ña, yiah ñiuh, naing yiah.